Bueno tisáá va soni kaka´a jena´achi ni jakunchaa í ntete te in kue, kue te ña jantukuka kutiti ño kancha ñinka ño ñintele primero chaa soa ñiñi jenoi ñinte kaa soma soó ñeniña pero va ma ñiño ja takaa kitka somi te lukooti- chi in señal ja saa inti te na tauu ntiti jena´ate.